المشروب ديالي المفضل هو العصير ديال لڤوكا مع الفواكه الجافة هو ساهل التحضير كنخدو الليمون أولا الحليب كنقطعو فيه لڤوكا كلوحو المكسارات لي عندنا اللوز الݣرݣاع الزبيب أو التمر أو كنطحنو فالخلاط الكهربائي بلا منزيدو لا سكر ولا أي إضافات أخرى